Raha tonga anaty jerinakà izen̈y mikorana fitiavana. Fitiavana izen̈y izen̈y tsy maintsy efa olo aroa efa edy mikorana izen̈y farafahaheliny mety tsy olo aroa ndraiky fa mandilitry anizeny. Fa farafaheliny izen̈y olo aroa e avy eo amizay fanomezana izen̈y ten̈a amy ny fitiavana io zey manamia.